پردې هم کوټې ته د لمر د راتلو مخنیوی کوي، هم د ډیکور لپاره کارول کېږي او هم په ژمي کې د کوټې د تودېدو لپاره. په ژمي کې معمول ډبلې پردې اچول کېږي او په اوړي کې نرۍ. په هغو سیمو کې چې لمر لږ وي خلک په اوړي کې سپینې جالۍ پردې اچوي چې لمر د ننه کوټې ته راشي. زما پردې ډېرې خوښېږي.